<noise> Andreo a Turke ao da gny fahaiza mitifitsy basy. <noise> Zay gn tena anaisany mampiavakay azy. <noise> Da gn <noise> fanampin'izay koa reo tia mino toaky mafana. Da akoatsin'izay, reo <noise> Musulman, izay gny fivavahany, Silamo.